Pues amo necesario pias in tomi o camión melahuack nochi importante in corazón pues tiasque felices contentos nochi no pilguan tiasque contentos es lo más importante no corazón no hijos nochi amo necesario pias in tomi melaguack dios tlacuaque se frijolito tiasque contentos ne notas ni esposa importante tiasque felices melaguack amo necesario tomis pía quiesqui felices que amo ni ca pleyto pía tomin camión aveces in enfermedad inaci más cualcali hospital cuali salud y no pilguan para ne non mi corazón es eso felices es importante nochi buena salud nipia alimemtavion eso es lo importante nies no vida ikom